ثقافة الولايات المتحدة متنوعة جدا بسبب تعدد الأعراق والأصول. يعني عندك الموسيقى مثل الجاز والروك والأفلام الهليودية الشهيرة. كمان في أعياد مثل عيد الشكر وعيد الإستقلال. اللي يجمع العائلات مع بعض. والأكل هنا مهم. عندهم والبيزا لكن في نفس الوقت يقدرون التنوع واحترام الثقافات المختلفة.